Taa waɗae liyo, arande ko haani gaɗa, a ɓannay fuu ko gaɗirta liyo ma. Sai njowa nebbam ma dan fati sey gadda liƴƴi ma, gadda haako ma, gadda ma ji, gadda lanɗa, gadda ko ɗume gaɗa, jomnga ɗum seeto ɗum ɓendi.